Ri wooy ktijik rech kiryaa qchaq'ab'lil, are ri ixim si qal xtiqtij ixim qaqchee qchaq'aab' sicha'kb'ixik ixiim re'uj k'sb'naq kumuj wnaq uj aj ixiim ixiim e xokik chu <noise> qtyo'jil te xuj b'anik sicha'ki rb'iij ri wnaq xtintij jun sub' si qache ri gacheri ri tya'j qache ri ichaaj qaqche che xtiqtij no'j si k'o ri ixiim k'olik njeel k'chi' xaq tiqtij ju k'eeb'qsub' wotz'tlik chu q'aq' mu chq'ajsmaj ri sub' si k'o ri ixiim xkuj k'osb'ik k'chi' si qaqchee ri ixiim kwaat xkuj k'osb'ik k'chi' si xkuj tjiw ixim k'o qchoq'ab' k'chi' xkuj eek pchaak si qal xtiqtij ixiim kwaat xkuj chuknik qaqchee qchaq'ab'k'chi' sichá ri ixiim ktijik ri sub' ktijik ri leej ktijik ri q'oor te koje'chuknaq kopnik re jun xaar q'oor chqam chqe o mele k'o qchaq'ab'chikchi' qk'is ri chaak, si qache sicha'ri qatz jun wooy ktijik wre' rech ki ryaa qchoq'ab'liil are ri ixiim si nkere'ixiim qaqchee qchoq'ab' chi'kwaat tb'antaj chi'qmal.